د چین اشپزي د کلونو راهیسې د نړۍ مشهوره اشپزي ده. دا اشپزي د رنګونو او خوندونو په تعادل ولاړه ده. د چین اشپزۍ کې پاخه کړي، تفت ورکړي، سره کړي، په بخار پاخه شوي او داسې نور خواړه شامل دي. همدارنګه په چینايی خوړو کې کې د خوړو وړولو او تزئین ته ډیر زیات دقت کیګي او ارزښت ورکول کیګي.